Juyy kieera’ jlⱥ xá jnⱥⱥ’ xa nɇɇ <hesitation> ejuⱥⱥ’ra ñí edse lý’ xa, kiä kiǿ lýy’ kiée’ nɇɇ’ kiä ñí jö, tü kiä iadxíñí, tü kiä iadxákóó’ jötu t ⱥⱥ’ u la <noise> kiǿ týy ‘ñeé ñí jö tⱥⱥ’ u, jötu xa ‘mo jéri ñíra kö’ xa exin ‘mo sýyý juáa’ jnⱥⱥ’ dsa jmíi ejö jeri ñíra jökiä báanca kiée’ e iⱥla tú ‘myy kadxaa ñí edse lý’ jö kö’ ejö lⱥ’ lɇ. Jötu kiä kö’ jö jé jmóo by ela nún e ngý ‘ñee ñí jö kiä ñí kiee’ jé jmóo tá’ bý ela nún edse í juí ‘ñee ñíjö la’ <noise> lɇ dselí köö ñí edse lý’ ejɇɇrá’ o e jɇɇ jná juyy kiaa jé jána lⱥ, jötu ela dselí juó’ e ngý ‘ñee ñí jö jó, ´ná’ e xíí’ tá’ jmyy dse koó xin exíí’ <noise> tá’ lanún e ngý juí ‘ñée ñí jö, jöba xa bii kiee’ ere kán juíí dsa, la’ re lɇ.